Tapany, raiky, raiky noho tapany, roe, roe noh tapany, telo, telo noho tapany, efatsy, efa- efatsy noho tapany, limy, limy noho tapany, eny, eny noho tapany, fito.